നന്ഗു അന്ജി ബേഗ ബേഗ ദേചിസിഓന് ദിഥനേര ഇത്ഥ। ന്ദ ഐതു ഇന്ഛിന കേസുദു ഇന്തുഇതിഓന് ന മസ്തു ഹേല്പ്। കോര്പുന് നന്ഗു ഓദിഛദി ന ജസ്തി അനല്യ്ജേ മല്ഥുമ്। കുല്ലിഅദ ബേഗ ദേചിസിഓന് ദിഥനേര അപുജി ഏക്। ഇന്തുഇതിഓന് ന മസ്തു ഇമ്പോര്തന്ത് രോലേ ന്ദു ഇത്തു ഭോക്കു। അന്ജി ബന്ദ പത്തേര്ന് നന്ഗു ഗോഥ വര പത്തേര്ന് നന്ഗു। ബോദ വദ ന്ദ ഇന്തുഇതിഓന് ന മസ്തു മല്ല രോലേ ന്ദു। ഓവ്ല ഹേഇഘ്ത് അവദ ഓവ്ല ഫിഏല്ദ് അവദ ഓവ്ല ഇന്ഫോര്മതിഓന്। ചോമ്പ്ലേക്സ് ഉപദു നന്ഗു വര പത്തേര്ന് മേഅനിന്ഗ് ഗോഥ വദ। ഇത്ഥ ന്ദ, നന്ഗു ദേചിസിഓന് ബേഗ ദിഥനരി നന്ദു। പത്തേര്ന് നേന്സ ഗോഥ വേന ഓവ്ല ഇന്തുഇതിഓന് ഇത്ഥ ന്ദനി। മത്ര ഭോക്ക ഇന്തുഇതിഓന് വൈക് ഹേല്പ് അപുന്പന്ദ ഏമോതിഓനല്। ഇന്തേല്ലിഗേന്ചേ മസ്തു ഏദ്ദ ഓവ്ല നമ ദേവേലോപ് മല്പുന്ദു। ജനകല് ന ഏമോതിഓന്സ് അവദ ബേഥേ ഓവ്ല പേര്സോനല്। പ്രോഫേസ്സിഓനല് രേലതിഓന്ശിപ് അവദ ഐതു മസ്തു ഇമ്പ്രോവേ। മല്പുന്ദു ഭോക്കു അന്ജി ഹേല്പ് പന്ദ ഇന്തുഇതിഓന് വൈക് അപുന്ദു। ച്രേഅതിവിത്യ് ബോക്ക ഇന്നോവതിഓന് മല്പര നമ ച്രേഅതിവിത്യ്। ഏദ്ദ അപുന്ദു ഇന്നോവതിഓന് ല ഏദ്ദ മല്പുഅ ഇന്തുഇതിഓന്। അന്ജി ശര്പ് ഇത്ഥ ന്ദ അന്ജി ഏദ്ദ ഇത്ഥ ന്ദ।